Ny fomba hanehoan'ny alika firaiketam-po amin'ny tompony dia ny fanarahany izay tenenin'ny tompony sy izay alehan'ny tompony rehetra ary koa ny fanajan'ny teniny sy izay ampiandraiketany azy, ao ihany koa ny fileladelafan'ny tanany sy ny fanarahana azy maso foana amin'izay zavatra ataony.